Turli xil pishirish usullari turli yo'llar bilan ozi ovqatning ozuqaviy qiymatiga sezilarli tasir ko'rsatishi mumkin. Bazi umumiy pishirish usullari ozuqa usullariga masalan qaynatish, suvda eriydigan vuitaminlar b c vitaminlari pishirish suvga tushishiga olib kelishi mumkin bu esa oziqa moddalarning biroz yo'qolishiga olib keladi. Bug'da pishirish vitamin va minerallarni saqlashning eng yaxshi usulllaridan biridir. Chunki ozuq ovqat suvga botirilmaydi. Qovirish- qovirishda biz oziq moddalarni saqlay olamiz. Bu usul minimal suvdan foydalanadi va ko'pincha qisqa pishirish vaqtlarini oz ichiga oladi.